بنتمنى لو كانت عندي مهارة الاجناع بحسها كتير مهارة حلوة وكويسة في المجال الاجتماعي وفي كمان في مجال العمل يعني لو حدا بشتغل في مجال الدعاية في مجال التسويج بتكون كتير مفيدة انه هو بيجدر يحجج التارجت بتاعه او ان هو <hesitation> يوصل لشغله بطريقة حلوة وان هو يعني يكسب زبون لاله.